Aiá no ne ío mii iꞌá ngo tsi nakaku míiñu ne dɨv ña ii stíi ne iváꞌa tsi dvi stíi éꞌnu iꞌá nko ne dɨvi ntɨɨ nte dɨ́ꞌɨ nko ntɨ́dɨ nte dɨ́ꞌɨ ngo stíi ña ñuꞌu nakueꞌnu ne ntɨɨ kuētsí ce ne úvi tsi iꞌa úvi tsi kuēsí ce ío ne ɨɨ ne ɨɨn ja ío tsi dɨvi ɨɨn ne zódo nga cí dv ciꞌi iá nko ne dódo nga ne dvɨɨ <hesitation> ja ío ne vatsi ntádiɨꞌvi ntiusí tsi dɨvi kanuu du niꞌi ci viꞌi ne nuu ñuꞌu ne nɨɨɨɨn ɨɨn dɨɨn ñūꞌūne ntɨvi víꞌi niꞌi iꞌá nko vevií ja tsí ɨn ja ɨn ja iꞌá no ne iá ña íni dvi ia xání ngo ne uu un ñaꞌa úun ña ia xáni nko ne dɨvi ia sání ngo ne ntadio vi ntiusí ti dɨvi idukā a ña kini ntaā i de ña kini nta í de ntē níꞌi ñu ne dɨvi vóꞌdoo dvi vóꞌo do ñꞌune nɨɨ ñuꞌu ne ntɨ viꞌi iꞌá nko né dɨvi kuéꞌēn ma kúꞌu ne kɨ́ꞌɨn kaɨ kada doko kutu dvi ne ntūvi éꞌnu ne éꞌnu tsi mii iꞌa nko ne dɨvi ñaa ñaꞌa nanéꞌe ñadií ne ntíko vií tsiñu ntíko vií ne. Dɨvi ntádi ventiusí ti kutúꞌe di kutúꞌué di ntiko vií ne dɨvī vivií já ni miī ja ntaꞌviꞌi iꞌa nko kade chiñu ne kueꞌēn má kuꞌu né kueꞌen thiñu ñaꞌa kueꞌen chiñu mii i kaireé ne dɨvi kadakada iō i ntádāginé ntɨ niꞌi xi ne dɨvi kada dviadvv ne vóꞌdōo váꞌa choó ñuꞌū ne ntɨ ñuꞌu ne ntɨ víꞌi di tsi iō nga ɨn taꞌan nkó tsi ɨɨn já taꞌan nko io tsi uvi dɨkɨ́ a n nɨɨ e uvi dɨkɨ́ ja nee ntɨɨ io ne ntɨɨ ne ntɨvi tāꞌan ngo ne ntée dɨvi dɨkɨ ñū nínu nga kāꞌnūu tún ni iꞌa ni dioko tún ne tɨvi idu ka chíngantie ja tsi zódo nga iñá no zóxo nga ñá data iñá ngo ne dɨvi tsí da miī ja da miī já né ntɨ ne dɨvi ntá ti ntádi ventusí ti dɨvi stíi ña géꞌnu ne dɨvi ntɨ́ñɨ nte dɨꞌɨ ngo ne stii ña géꞌnu iꞌa ngo ne dɨvi kada iō vivií já ne ɨɨn ja ío tsi uvi ñaꞌ nakuinéve tsi ɨn ee ɨn ne dɨvi zódo nga ti dɨvi kúna ndaꞌvi a ne códo nga ne ntá ti ntádio vé ntiusí ti dɨvi vivií já ne vóꞌ do ō dɨvi váꞌā tóó ñuꞌu ne ntɨví itni ni ɨn iꞌa ngo vi xenu ngo tsɨ́ vi dɨvi váꞌa to vóꞌo do ñuꞌu né ntɨ ne nī niꞌi ne niꞌi nte kuēthsí́ a viꞌi. Ne dɨvī tsín ka nta ide ne suꞌu ne ña nkákañeꞌe dú tsi dɨvī ñá kantio ña ntántio iꞌa nko ikɨ́ꞌɨn du ne ña ñá kañēꞌedu ñá kañeꞌe du má kúꞌu ñá kañēꞌe ñu ñá kañeꞌedu ní iꞌ ngo míꞌi ka táꞌvi miꞌi kañaká dɨvi xitu tsin dɨvi mii tsi kañeꞌe ne dɨvī vóꞌo da váꞌa dó ñuꞌu ne nɨɨ vóꞌo do kaꞌ nuu dun ni duvi niꞌdenu nko thá vi iꞌi kuétsī kān vi dɨvi kuétsi iꞌa dá ni nko thá vi ñꞌu ñꞌu nu ñuꞌu neé ntɨɨ niꞌci ne dɨvi tsi ódo dódo nga ia ngo ne miī já ne ntɨɨni kuētsí ce ñuꞌū ne ntɨɨniꞌi níꞌi iꞌa nko ɨn ja ɨn ja iꞌa ngo tii se nu ka ne tsín kaa ío ne dódo nga ne ná dentadiɨvi ntiusɨ́ tsí dɨvi iō nga liꞌ ꞌɨn ne tsí já katōo distoxuꞌu kuēs diꞌna ne ña tuvi viꞌi nko ña tuvi míí konuuū nuudu vií ñāꞌa xi ka du ne mí vaꞌa kaꞌ ña ne míi kīni kaꞌan ña ne dɨvi kada duvi ido kaa kakui ká kuīí duvi kada niꞌi nkoo níꞌi nko dí diuꞌun diꞌna ne itá ji nee duvi nta tátáine teꞌnu dvi chiñu í kueꞌendika ne ntɨ́ꞌɨ ne. Taváꞌā ne ntɨ dii ne dvi nté ña ni ñiꞌi ne nté ña ni daine nɨꞌɨ ne dvī kádā kui ka ntéé vaꞌa dií diuꞌun tsé ne kúdi kúdikúdii ꞌduvi kúdɨɨn diuꞌun tse ni íꞌa ngo viꞌ genu ngo vi kada niꞌí ne ñaꞌa jan ne kadā kui kúdɨɨn ne kádā kui níꞌi ñíi ne ntɨꞌɨꞌɨn taꞌvi līꞌí nti ñuꞌu ñūꞌu mí kānuuñuvevií já ne kadā k kúi kakui kkui duvi kúi duvi dée iꞌa ngo chiñu ne kadā kui síí si tí viꞌi ña ne káda kuí kantíti dií viꞌi jan ne kādā iee duví kakuī ká kui dkúdiku di duvi kúi ka ntéé vaꞌa ne káda duvī kui kantíthi viꞌi jan vá tsi ntōꞌo ntōꞌo ne ntɨɨ kada kuí kantítsi kādā ieé ne ntɨ nu ñuꞌu já ne nté intutēn ne nté iñūꞌu ne nté i ñā tuvi ñatuví si dutsi kaa ñuꞌu ntɨ́ɨ ntaá thi ña sa sáꞌan kantíti nté i ɨɨn viꞌi nté i ɨɨn viꞌi ne ntē ña sa sáꞌan kantíti nú ku kúuú kán na kāda ñeé ne ntɨɨɨ íꞌa ne dɨvi kada né kakui ká kuī duvi kúi dɨɨn ne kúdɨɨn diuꞌun ne káda kuí kantíthi viꞌi ña ne ntádia vi ntiusí tsi iꞌá ngo ne dv miī si duvi nakáꞌn thi tií ntōꞌó ne duvī távā ti ntōꞌó ne káda duvi kádā síí si tí viꞌi jan. Ikádā kuí kantíthi viꞌi an ne káda īó miꞌi míꞌ kaꞌnūu mí nuuñu memate ɨn táꞌvi liꞌnti ñá te kaꞌnu ñuꞌu jan ne ntá tsi īó mꞌi v iō míꞌ kanuú u ntádiaꞌvi ntiusítsi dv íomteɨn tāꞌví nedvɨi míꞌi mí kāꞌnuu ñun ia ngo ne dvtmiī sí miī sí mii tsi ntáꞌviꞌi á ngo dé vāꞌa kuiide vaꞌa ti dɨvi viꞌi jan ne káda io īō mꞌ kñuꞌu ne ntɨɨꞌɨn taꞌvi ni ñé nú ngo vi ia sani ngo vi kādá dɨvi kuídvi kúnaꞌnu nte iꞌá ti ne íkanuu zio kánuu sio n dvi iꞌá ti dvi ne ntá tsi dadɨvi tī núñꞌu nú ñuꞌu tse nu kanuu iꞌá ti iꞌteꞌnuu i kaꞌnu nedv ntadiaꞌvi ntusí tsíí dɨvi mate ɨɨn táꞌvi liꞌnti ne ntá tsi ío i ío iñá nko mate ntóꞌo ntōꞌo ne ntɨ́ tsí vatsi ntóꞌo ne ntɨ kada kutíniꞌn tāꞌví tsi diꞌna ne nú ñūꞌu viꞌi ñaꞌa íka ne ntɨ ne dɨvi ñña tuvi tsi kādā ñiꞌi ñiꞌi ntɨ́ dɨ nte ñúva ngō ne kākaꞌan ntɨ́ ñɨ nte dɨ́ꞌɨ ngo ti kuethsī ne ntɨɨ kada iꞌí ña kada kunaa ntɨ́ñɨ nte ñúva ngo ne káda ne mii tsi ntɨ́ɨ nte dɨ́ꞌɨ ngo nakueꞌnu ñá uꞌ nee ntɨꞌɨ ne ni tāꞌan nkō ne. Kada dvi kadā kui í ña ni níꞌi nteɨn taꞌvi ñuꞌutsí dvi dsito ntɨ́dɨn ntéé tsito ngo ne nakaꞌin ña ñuꞌu sé nákaꞌin iō ñúꞌu sen ne vi si nakaꞌin ña nákaꞌin ntɨ́dɨn nteé tsiton ngo né kadā kui ña ni tái ni ñá nenté kɨɨn taꞌvi ñuꞌū sén ne ntɨ́ꞌɨ ne kada duvī vá tsi ntoꞌo ne ntɨɨ sika ne ntɨví ñaꞌa ne dá nté kākui kákui duvi kantéé vaꞌa tsi ñuꞌu se ne kadā kúiniꞌndiɨn taꞌvi m ɨn tāꞌvī já míi kanuu ñúvevií ja ne duvi ntádiovi ntiusí si dɨvi máte ꞌɨɨn taꞌvi liꞌnti ine ntá ti iꞌi ña íꞌi ña ngoo viꞌ iña iꞌa ngo vi íña kuētsi an kuí vi in duvi íō ntē vevi já n noiduka nta ñañaꞌ gakai kañu duvi dá kadvi víꞌi ñaꞌa da ta kaika ñu diꞌna.